यें ची दूध जो ची द्वि प्रकार का होन्दु एक जो दूध ची जो गाय भैस बकरी बितान निकलडू दूसरा दूध जो ची वो पोधो बितान निकलू जांदू तो जो सोया मिल्क और ओट मिल्क जोची न तो लोग ये केंदा की यु मिल्क नी ची अर्थात दूध चाहे पौधा बितान निकली जों चाहे वि गाय भैस बकरी बितान निकली जो दूध दूध ही होन्दु